Mappekkoi passerringnge leipake masserring aroppo yakko taitani dekke rontoq pekarengngenna bolataq loniq mala passerring nappa masserringngi mappammulai monri lettuq okko yolo akko sipulunni ero aroppo e alaniq pakkerroq aroppo nappa tapatama ri lalenna karungnge nappa loniq mabbeangngi lao ri onroang aroppo e makessinnitu taita pekarangenna bolataq mapaccing